Azong bank ponghe, azong azong mkpedeng kpa nè <hesitation> bank ponghe okagara, byi muu ne baned mbe ba-a-chi bank ponghe akagara, mbe mbe ba tanghe mhe mbe ba tim boore, mbé mbè ba <hesitation> chi biem, mbé mbè bu teen bu se, mbe mbe ba taughe, ditee na ko omu e-be na-dim bank ponghe ba a da a taighe, ne ba kwu ba-dim bank ponghe, ba- sang chiom nki na da ko nang en banwed bi ked banwed mbyi ba da tanghe buan a ta anyi e-ba toe ke nwed ba kye <hesitation> banwed ambe, bane ashu ban banwed ambe mbe ba a sang. Biem, mbyi mbe ba tanghe baned ditie andi, bari gambi gbad bari gambe, na bua esim ba da mak, ba da-ri <hesitation> biked or <hesitation> mbe ba kong azin, mbi buai, ba-I, ba-n gambi kangkang ba ko buau azin, ba bua esin bakped etanghe, mbi mbe ba da tanghe buan ditie andi, ba tanghe gbad, ke-nki le-ko kwu ba kye kambe oken, ba ri we da nki buan ambe or nè ki nyung buan ambe ke ashi mbua esin kwan ke kiked nki ban tim boore, bantim bo-ore to baned bi pad okagara, mbe to mbe batca Mbetor mbe ba tar le tar ba comu be ba pka bekor ba fee emem on be done bantul be be badem ke kel ban pkonge nene imbi ba toum kembe inku le ke kele ban pkonge e be <hesitation> mbe bara gear bon welk mbo bara tour achi imaye imbe Kara jamp ba'nel imbaye imbe bara kwe easan ba gar imbaye <hesitation> ga kemb inkear ye Tor ga Kem be man na tar keget ban pko anger wah ba'nel re pank okagara ke chum inkele inke pure tea kan key wan awel mu ara ter Nena wa be ban pkonge bolu inwale wa omoli ban pkonge eh ayi be kan inko ayel imaman le boki boki imbole azong beuk pkonge etue ba'nel imbe mba chi ban pkoner bafal wa ba'nel mbe mine chi bfaul kelu ayon awony otor co oh so ban pkonge ba Jare ba zong embe ba'nel ema chilung o'nel gafat Garu o'pkele ke kele tyme o'fu eye le been aji inga ba chi le fal Intudw ofie ocean evening egu ofall intele ofe ouys ba'nel imba bawa pkank geffanke ba plzan kan kang Nkere o- chi fi mi na da fu ba unire kiked kiked nki o-kpang, ba wure gamki kankang, e-ba man ba wure kiked <hesitation> ki fad anki ba da tun oned ba fe okwa ke nki, ba ti azu ba fe okwa ke nki kishi gbad, o-kye oned mu o-da ba kpang kiked anki, oned a mu o-ba kpang kiked anki gbad, o-man o-kpang kiked anki gbad, ba buom a-a omo o-na, omu o-na, ba na kwon <hesitation> ba ba fe bini, bafe biru ke abuom ki fad ekpang nki ne nang kikim nkere, kikim nkere, kikim edwu nki men nang gi ra nang giri nkere mu biru e-fe mu anyi, nkere mi a-a da kwon ewa, a-da kwon nk-urung mu anyi nkere mu a-da kwon <hesitation> kekwre inu anyi nkere mu a-da kwon anyong mu anyi, nkere mu a da kwon bikwu mu anyi nkere my a-ada kwon banzizo nank ebony kikim nkere, ki fed anki kinnu mu gbad nki nè kikini nkere nki ba kwon biem ke ki fad anki, anyi kikim nkere nki kibiru. a man akon ene bad ne anyung ke geh sang, ayip a sang ganki, a-tim bi sang a-sang gan ki, a-yip <hesitation> ban- p yi kiru ambe gbad a- kpare ke ki per anki, ne ki fad ki Kini kan ki tch, a-a man a-kpare a-chi biem ambi gbad, nkere o-fi mu a-da wu be be bia a-a da tuun ki fad e, ki fad ke-nwa a-man a-tun ganki gbad, a-wube be bia ambi kangkang, a-unibe, bebia kangkang, ati kifad kpinanm, a-a man ati kifad kpiram, kifad biem bi kwu bieb bita nkere o-man ofi gbad, den nkere o-fi mu ba da kpa biru a-kpa biru ke difad anki gbad a-a man a-kpa biru kangkang ke difad anki gbad. a-ti biru Nkere ofi to mu a-da sim ewa nkere mu ewa o-fi a-sim ewa nyi ko ga zong, ga zong nyi bi kwu kwon ke difad mkere to a-jong ewa nyin nyi e dari ajie a fe ne e-bad nyi a-da sim, ewa nyin ebonghe nyi ko nyi e-da ri dijie ne ebad a-sim ewa nyin ebonghe nyi nyi e-da ri etukukwu nyia chad ne a-sin, ewa nyin ebonghe nyi ko nyi ba ned mbe be ne oruom, kizong oroum mu ba fu oruom amue mu nto <hesitation> bo-ogbele gbele bu dang o-jie ke enyiambiko nto bubwu nyiang o barong, a-mu a-seng a-tca, a-seng atca okagara o-fu dachi rdi kirding nang kibonghe nang kibonghe dachi rdi kirding nang kibonghe nang kibonghe. Kwu rdi ewa nyin ewa anyi ba kong ganyi ewa nyi sheshed. ba kong ganyi ewa nyin, ewa nyyi sheshed ewa nyi bakwud so a mu a-sim ewa nyin, nang a, nang akpu a-fe ganyi nang burang a-tiem kembyi ne oned amubo-kwu rdi ne o-kpen den kifad nkin kibonghe baned kifad ba bonghe mbe ne kifad nki ba da ko kanki, kifad nki bayep one anw bayep o-kpedeng ke osang, osang ekwu, o-da kie osang ekwu bayep mbu da du mbu bu ne etere, nyi nang achi ganyi nang a-chi eso bakwud ba da o byi kanong kanong ba kong ganyi etere so a a man a yip osang ekwe e-man a da tuun etcing a-fwu, a-tuun bo-ombam a-fe ke etcing, a-fe etcing anyi ke bo-ombam, a-yip osang e-kwu a mu a-fe anyi ke kanbam anke, a-kwu pwo omu ke mu, kankang ditcifering ne dikrukwu Buyep ambu buchi bh-tim mpyi, bu- kan. Nkere okhi o-fyi ke kyikun esi n kyi amu a-ryu ng a-fu a-kwon n. Bukire aje afee nang achat, a bu-ma bu-kan